Welidi umrteni nan naein agar ma agar ma a gaireka doweikany. Gera لازم tern nan ne joe jamali gere iye. Jamali gere kani ina mana tone dachihu ku elimi in jamali gere igera kegnin me eka, ademri ga amenitachini. Tino tonidari koni oro toni dar koni maito toni dar kon kalu toni dar kon <hesitation> ageri gaskola tone dar koni, eka maleka kulekae. Fa tern jamali jue ashri kalisaemini. Eyue wajeba ter nanne jamali juiye jamali juiye gera kengin gera geramo, gera kengi gon ademri ga amenitachini, hidu nemina amenitachini, kaba tein amani teni aragird teni bagnid teni malae ka kuli namie ire. Maleika kawra ekir erbiae namei hidu namina anga hidu nemina anga hikir kebenan ga hikr neinan ga maleika erbaie nami. Muhimmi kalisa jamali shebabri juiye.